Nan bin sichukwi heabi áj, neru, febreru, marsu, abril, mahiu, kunio, juliu, hosto, stiembre, tubre, heabi ka'nga ña'anj, nobresantu, heabi ka'nga ña'anj.